Esente tizikaabaasa kugura okushemererwa. Hati esente nibwe ziijire turazijumbura na na n'ebyetengo byitu birakanya tukatandika kureeba omugasho gw'esente, konka itwe abaziire biitu bakakura esente oba ziriho oba tiziriho bashemeriigwe, baatworora omu bukye bwabo baziine narishi bataziine kandi bashemeriigwe nitwe twakura turi abaana tushemeriigwe turakundana, okwihaho hati <hesitation> okwihaho hati na- na- na ndagyegyeranisa eby'abaakare na n'ebyahati, esente hati waaba otaziine takaashemeregwa konka tikugira ngu nikyo turateekaho ensira ngu waaba otaziine, tokaashemeregwa, esente waaba waaba otaziine nooshemeregwa kandi na waaba oziine nabwe noogiraki, nooshemeregwa konka tindikugira ngu esente nizo ziraareeta okushemererwa, noobaasa kushemeregwa omu bindi waaba oine amaka marungi, waaba oine abaana, waaba oine amagara marungi, n'ebindi bintu bingi ebiratuma waashemererwa zitari sente zonka, mbwenu tinkagira ngu esente nizo zirareeta okushemeregwa hariho n'ebindi ebirareeta okushemeregwa konka n'esente nazo nizeetaagwa.